Ofahapa-cha ee, ofahapa-chee, ofahapa-chẹpa, ofahapa-chẹta, ofahapa-chẹnẹ, ofahapa-chẹhọ, ofahapa-chẹhili, ofahapa-chahapa, ofahapa-chahata, ofahapa-chahanẹ, ofahapa-chigwo, ofahapa-chigwolee, ofahapa-chigwẹpa, ofahapa-chigwẹta, ofahapa-chigwẹnẹ, ofahapa-chigwẹhọ, ofahapa-chigwẹhili, ofahapa-chigwahapa, ofahapa-chigwahata, ofahapa-chigwahanẹ, ofahata, ofahata-chee, ofahata-chẹpa, ofahata-chẹta, ofahata-chẹnẹ, ofahata-chẹhọ, ofahata-chẹhili, ofahata-chahapa, ofahata-chahata, ofahata-chahanẹ, ofahata-chigwo, ofahata-chigwolee, ofahata-chigwẹpa, ofahata-chigwẹta, ofahata-chigwẹnẹ, ofahata-chigwẹhọ, ofahata-chigwẹhili, ofahata-chigwahapa, ofahata-chigwahata, ofahata-chigwahanẹ, o, o, ofahanẹ, ofahanẹ, ofahanẹ-chee, ofahanẹ-chẹpa, ofahanẹ-chẹta, ofahanẹ-chẹnẹ Ofahanẹ-chigwẹhọ, ofahanẹ-chigwẹhili, ofahanẹ-chigwahapa, ofahanẹ-chigwahata, ofahanẹ-chigwahanẹ, oofigwo, ofigwo-chee, ofigwo-chẹpa, ofigwo-chẹta, ofigwo-chẹnẹ, ofigwo-chẹhọ, ofigwo-chẹhili, ofigwo-chahapa, ofigwo-chahata, ofigwo-chahanẹ, ofigwo-chigwo, ofigwo-chigwolee, ofigwo-chigwẹpa, ofigwo-chigwẹta, ofigwo-chigwẹnẹ, ofigwo-chigwẹhọ, ofigwo-chigwẹhhili, ofigwo-chigwahapa, ofigwo-chigwahata, ofigwo-chigwahanẹ, ofigwolee, ofigwolee-chee, ofigwolee-chẹpa, ofigwolee-chẹta, ofigwolee-chẹnẹ, ofigwolee-chẹhọ. Ofigwolee-chẹhili, ofigwolee-chahapa, ofigwolee-chahata, ofigwolee-chahanẹ, ofigwolee-chigwo, ofigwolee-chigwolee, ofigwolee-chigwẹpa, ofigwolee-chigwẹta, ofigwolee-chigwẹnẹ, ofigwolee-chigwẹhọ, ofigwolee-chigwẹhili, ofigwolee-chigwahapa, ofigwolee-chigwahata, ofigwolee-chigwahanẹ, ofigwẹpa, ofigwẹpa-chee, ofigwẹpa-chẹpa, ofigwẹpa-chẹta, ofigwẹpa-chẹnẹ, ofigwẹpa-chẹhọ, ofigwẹpa-chẹhili, ofigwẹpa-chahapa, ofigwẹpa-chahata, ofigwẹpa-chahanẹ, ofigwẹpa-chigwo, ofigwẹpa-chigwolee, ofigwẹpa-chigwẹpa, ofigwẹpa-chigwẹta, ofigwẹpa-chigwẹnẹ, ofigwẹpa-chigwẹhọ, ofigwẹpa-chigwẹhili, ofigwẹpa-chigwahapa, ofigwẹpa-chigwahata, ofigwẹpa-chigwahanẹ, ofẹta, ofigwẹpa-chẹta